ⵀⴰⵢⵓ ⵀⴰⴷⵡⴰⴱ ⵇⴰⵙⵉⴷⵓⵏ ⴰⵍ-ⴰⵔⵇⴰ ⵎⵉⵏⵡⴰⵍⴰ ⴰⵔ ⵣⵉⵏⴰⵜⵉⵜⵉⵎⴱⴰⵡⵉⵏ ⵜⵣⴰⵎoⵙ. ⴽⴰⵔⴰⴷⵉⵢⴰⵏ ⵜⵣⴰⵎoⵙ. ⵙⴰⴽoⵙ. ⵙⵓⵜⴰⵎ. ⵉⵙⵙⴰ. ⵎⴰⵔⴰⵡ. ⵜⴰⵣⴰ. ⵎⴰⵔⴰⵡⴷⵉⵢⴰⵏ. ⵎⴰⵔⴰⵡⴷⴰⴽoⵙ. ⵎⴰⵔⴰⵡ. ⵎⴰⵔⴰⵡⴷ ⵜⵣⴰⵎoⵙ. ⵎⴰⵔⴰⵡⴷ ⴽⴰⵔⴰⴷ. ⵎⴰⵔⴰⵡⴷ ⴽⴰⵔⴰⴷ. ⵙⴰⴷⵉⵙ. ⴰⴳⴳoⵙ. ⴽⴰⵔⴰⴷ. ⵜⵣⵉⵏ. ⵉⵢⴰ. ⵏⴰ ⵎⵉⵏⴽⵉⵏ ⵏⵉ ⵙⵉⵔⵜ ⴰⵍ-ⴰⵔⵇⴰ ⵎⵉⵏⵡⴰⵍⴰ. ⵙⵉⴼⴰⵔ ⵉⵍⴰⵀⴰ. ⵀⴰⵏⵙⴰⵜⴰⵀⴰⵙⵀⴰⵔ. ⴰⵔⴱⴰⴰⵜⴰⵙⵀⴰⵔ. ⴽⴰⵔⴰⴷⴰⵜⴰⵙⵀⴰⵔ. ⵉⵀⴰ'ⴷⴰⴰⵙⵀⴰⵔ. ⴽⵀⴰⵎⵙⴰⵜⴰⵀⴰⵙⵀⴰⵔ. ⵉⵀⴰ'ⴷⴰⴰⵙⵀⴰⵔ. ⵜⵉⵙⴰⴰ. ⵙⴰⴱⴰⴰ. ⵜⵀⴰⵎⴰⵏⵉⴰ. ⴽⵀⴰⵎⵙⴰ. ⴰⵔⴱⴰⴰ. ⵡⴰⵀⵉⴷ. ⵜⵣⴰⵍⴰⴽⴰ. ⵉⵀⴰ'ⴷⴰⴰⵙⵀⴰⵔ. ⴰⵔⴱⴰⴰ.